Ny loko maitso an dia manambara natiora. Manambara tontolo maitso an, manambara zavaboary an <hesitation> natoraly. Dia ny tonga ao an-tsaiko voalohany rehefa mahita loko maitso dia mazava ho azy an fa ny ravina maitso, ny ala, ny bozaka, sy izay tontolo maitso rehetra.